Náa wɛɛlɩ lo ru rɨ anɨŋkɔrɩyǝ. Anɨŋkɔrɩyǝ, yǝ ri rɨ Worokoe le seyǝ ŋ na pɔrʊ Worokoe ri nʊŋkɔrʊlǝtǝǝ Kɨto wɨ kaamɨ kɨ nyɩmaasɩyǝ ŋwɨ ŋkpɛ ŋ ri anʊŋkɔrɩyǝ Anʊŋkɔrʊɩ yóo kuŋ yɨ ŋ tii vɔɔɖǝ lo ko wɨlɨɨrɨkpǝ. Anʊŋkɔrɩɩ yóo kuu, yóo ku enyipǝ pɨ ŋ nuŋ awɛ lo otutui. Wɨ ponu kɨ le ri anʊŋkɔrɩyǝ Kǝ́, anʊŋkɔrɩɩ wɨ kamɨ kǝ́ tuwe citocito a la nyɩŋ wǝ, áa tɛŋ rɨ ŋwʊ Anʊŋkɔrɩɩ yɨ kaamɨ kǝ́ vǝ́nɨ a la nyɩŋ tɨrɛ wɨ laa kaamǝ wɔɔ, tuwe a la nyɩŋ tutu wǝ́ pɨ láa tɛŋ Enirɛɛ yǝ́ǝ pǝ wɔɔ oturu anʊŋkɔrɩɩ yɨ ponu Paape mɨŋ a la nyɩŋ e lɨ ŋ pe ri anʊŋkɔrɩɩ kɨ wɨ pǝ mɨ gbarɨrɔɔrɔɔrǝ wɔɔ. e simi nimirǝ. Paa ŋkǝ fɛɛ ri ŋ fɛɛ wǝ́ pɨ lée simi nimirǝ Oturɛɛ yɨ kpii wɨ kaamɨ kɨ le ri anʊŋkɔrɩɩ kɨ la nya fɛɛ le tii vɔɔɖǝ mɨ wɨtaarɨkpǝ Yáa nyɩŋ wɨ kaamɨ kɨ le ri anʊŋkɔrɩ pe wɔɔ, mɨŋ a la nyɩŋ wɨ lǝ́ǝ pǝ mɨ gbarɨrɔɔrɔɔrǝ rɨ lq̈ kɛɛ lo oŋuŋk:ǝ wɔɔ, ée yee mɨŋ e le simi nimirǝ áa tɛŋ ŋ́ naa nyɩŋtɨrɛ, ŋ́ nee ke ci wɨla rɛ.,Ŋyɨ afɛɛpiisa wɔɔ. yóo korɨ ǝa pɔrʊ yɨlo duturǝ mɨŋkɨsa Aɖɛɛ rɛ la yɩɩ kʊkɔɛ le kpii rɨ akpoyǝ, pɨ piri ŋwʊ pɨ lǝ́ǝ pǝ Mɨŋ pɨ la lɔ ŋwʊ wɔɔ, wɨ lɨŋ poŋ, wǝ́ pɨ lǝ pǝ pɨ lóo ku mɨ lǝ̈, naanaayeetǝǝ ǝkǝnɨŋ alɛɛ yɩrɩ kʊkɔɛ rɛ kpii rɨ mǝrɨsa?. Ecii kpɛɛmʊrʊwe wɨ tɛɛmɨ ŋwʊ wɔɔ, wɨ lɨŋ kuŋ wɨ lɨŋ kuŋ na wɨtaarɨkpǝ, paa kǝ́ ǝ lǝ́ǝ pɨ a taarɨʊ tɩpɩrɩ wɔɔ, oo ŋ́ na yɩrɩ akpoe kʊkɔɛ rɛ lee kpii, kɨ eniye yɨ pa tɛlɩ wɨ we wɨ lǝ pɨ wɨ sʊʊrʊ ŋwʊ wɔɔ, wɨ nya fɛɛ wʊ pa tɛlɩ kɨmaamaa paa wɔɔ o lɨ ŋ po pwo ŋwɨ kɨ e ci a kaŋ ŋwʊ, tuusa e le yee pee tɨ epe yee wʊ.,Ŋyaafɛɛpisa wǝ́ yáa tɛŋ anʊŋkɔrɩɩ yɨ ponu pe wɔɔ yǝ́ǝ pǝ le ŋ simi nimirǝ saŋ rɨ kǝ́ aɖɛɛ. wɨ lɨ ŋ pǝ pǝ gbarɨrɔɔrɔɔrǝ kɨto.